Injao moa Ñy mombamomba ñy sakafo a Felipiny añy: Rozy añy tea mihina raha araky ñy fombandrazandrozy, <shushes> tea mihina raha masira mamy ro mañitsy, manahakanjao ñy fihinanandrozy ñy henan'akoho, ñy henan'aomby na ñy henan'aosy, <shushes> ñy fiketrehandrozy azy moa, <shushes> asiandrozy sira, tongolo, <shushes> vinegira, manahakanjay koa ñy fihinanandrozy lasopy, asiandrozy akoho na fia na henan'aosy, rozy añy tea mihina legimy, <shushes> na koa voankazo somary madir.